Tamin'ny tao raika amby roapolo sy sivanjato sy arivo ô da nahazo fahaleovan-tena baka amin'i Espagne i Meksika. Ny sivilizasiôna azteka kosa anefa miaraka amin'ny renivohiny da efa nandroso talohan'ny fanjanahan-tany nataon'i Espagne.